टपकता हुआ नल एक समान समस्या है। जो अकसर पानी के रिसाव का कारण बनता है इसे ठीक करने के लिए कुछ साधारण कदम उठाए जाते हैं। पानी की आपूर्ति बंद करें। सबसे पहले नल को ठीक करने से पहले पानी की आपूर्ति बंद करें। इसके लिए आपके घर के मुखिया पानी की सप्लाई को बंद कराना पड़ेगा ताकि वहां। आप जब नल खोलें तो पानी बेकार ना हो। नल को खोल कर उसकी स्थिति जाँच नल के हींडल को खोल कर उसके अंदर के पॉट्स की स्थिति जाँच लें। अकसर नल टपकता है क्योंकि उसके अंदर का पानी सियालदह या टोकरी खराब हो जाती है। इसके अलावा नल के अंदर कोई कचरा भी हो सकते हैं। जिससे पानी का प्रभाव रुक जाता है। यह प्रकार से टपकते हुए नल के पानी को तुम ठीक कर सकते हो।